Uganda amo manzanchid kandi mo vow, vow ka momunzachit umta killi kandi fefel uvagan uvaghira tape yadi kamirva fadigan thira garda kamtahau mamdi mirdi manzako ko umta hae mandi keli neghi umfo hau, ma umdi kily naghi umta thau kamdi fefel baa li thai garda yan kandi fefel ba aliyan diya garda umthgh kaua kudiya, satasi jigor ijawai kimo wai kimodan dachi jamo gahchir kam umgha che dachi zouro alawahala a ko rayuwada. Abehiya dachi a secondary school akudai a secondary school wahalar ka a sawahala, yemo yemeghi. Zarau wahala, sakan baran pal ka al aka imiyako kusu duri mo wantira sineya sineya an diya jara haua a kara kithin ka ala kimeya ladar lundu laka pal a ka gaji house gan diya dume abatcha are, bittant are ma jar siko fam one two, three imeye cap palpal ma a sinre imeye cop parpal wai yaye yeme cop parpal ghi jar ta shadi butikef ta dark a jar lamo sir thafadar neghi yewahala kiwuri kuru fakan abo thiyam kikadai secondary gan wahalara kiwulian, watou nei kthir ba thika sir moaduwe kur nan dachi dole tha kithra a ikko Athira akko, kiya bara bamata thika indian kiya khtura kiya khtra gadi kur kada ku kiya udi kobo kiya sukum sir suma neghiye wahala kiwuri aka rayuwa tha dachi zuwu marau neghiye wahala sitasa tarda a’a damboa ghi zirau jaghiye su ajabfa linta jakan si kanba nu kana insansi bokko haram ghi kagi tar da a danba ngleth a danboa ghi kullum me umdi sir hahri jar badichin ta kulfalfal gar budichin ta cha police are, majara cha police sakan thufa a suda thaka silaka azeye jarta sin gakir ta kira weiso amvoie jar ta thura ambo jarra chiye umdighi jar thirra ko gurada jar chayye umdi neghi ka jara chia chiye umda are ka nege nankoro har kasumo ka jar su tarda a umvoi jumma’a ka jar chaye â ka jar chaye <hesitation> c. O are ka jar chi chiye dark a ka dpo are ka jar chi chiya dar ya a sawahala ka a zaba, umvoy ka ata zuba diya ka houwi ka a sidi a danboa ka e tasiye a maiduguri sakan atheka mota tha eithty sige adi sojawa thufu thoufoge aka mota tha kana ka a sinti jar a sadin kama fuluchin jar makiran sudan ka ya’a sivom, lakughi diya waima dakowai, diya daga duri koko haran jar jah ko kakabe hadda shira a ka siye ata a ko yenwa ghi ki le wa silay kanaghi nan karauwan zuwamarou neghi zuro sib a rayewa kda wula gathema sikuda ta wagachin akan umli ka gira wagachin ala a, kuru <hesitation> sur sir wahalan kada kaya a widi saka a ngharboru, ngala, duri ganboru reghala jar mo meeting ta kira a ya ara duputy, duputy ar tasisiyan jarama ala a kana yaamdir lardiwe ya amdir lardiwe ka amba sada ya are umdira tasisiyan kaya’a kilchin kira a kadaku kajamu redi kuzuga dar kama ya auye jay kilaba.